Ɓurngal Australiya ɗi na heɓɓi bone e cuɗɗi. A haɗi cuɗɗi ‘Aboriginal’ e ‘Torres Strait Islander’. Cuɗɗi Ɓurɗe Fombina, Aboriginal e Torres Strait Islander waɗi cuɗɗi moƴƴi sosai, ɓe ndiyam goɗɗo daanda ngoongu, feere, daali e lesdi.